Filokan amin'ny fanatanjahan-teña da teña risiky mihitsy satria: añao izañy tsy mañano le fanatanjahan-teña, tsy mifanina amin'ny fanatanjaha-teña iñy ny hafa avao no mañano azy. Ny dralañao avao ataona amin'ny raha tsy azo antoky loatsy da teña risiky mampiatain-taina avao raha manahaky zay ny zavatry atao teña satria ny drala teña mandeha apetrakin-teña amin'olo tsy azo antoky.